Epya gbmari, epya ynaba, epya yna cha, eppya yna nyi, epya yna tnu, epya tnawuwin, epya tna’ba, epya tnacha, epya tnanyi, epya ynawo, epya ynawo tugbmari, epya ynawo tugnaba